<hesitation> A Irlandry, toetrandran-drô a Irlandy, irô zen̈y ten̈a ny mahazo amin’araiky klimà tampere oseaniky ze. Zen̈y edy fivolan̈ana izy ai, tsy aiko ten̈a ny ivolan̈ana izy tsara. Avô, misy asara <hesitation> misy <hesitation> ete, karàha zen̈y amin-drô.